Trandraka ndraiky edy e, <hesitation> mbô ahafahany miaro tegna, <hesitation> mitambolombologna zegny izy e, de izy kôf miorognôakaizy de mamôaka <hesitation> tsilotsilogny <hesitation> maro be egny am <hesitation> vatagnananjy. De igny am njay bôka, tsy haignao fisambôragna zegny igny avakeo, takatry tsilotsilo am vatgnananjy io e.